कुट्रा काई को लांग मांसेंग देखिन भूक्ड़ा बाजाईन, बिल्यान नी भूकेन। आईडेन नीन, कुट्रा काई तीनुंग देखिन। आईडेन मांद्री जट देन, उठीन उती कुदेन। ती कुट्रा तीनुंग देखिन। अचानक से देखे, ती निंद्रा शरीर व ती दाखन इदा गालां भराईन दुखाई जाई। अते चे मांद्री ने काई। अते कुट्रा काई मांसेंग देखिन भूक्ड़ा बाजाई। मांद्री हसी नी करे।